<hesitation> Karazagne menaka esia ahisy laoky aminay ety zany da matetiky roy karaza zany menaky a vraky eo da misy menaky kasite ra amy kasite reny fa ny tena fampiasan'olo satria zay e zakagne vidin'olo e volanolo amty any de menaky a vraky de menaky a vraky io zany sady io zany anendasany sakafo gne andrahoy sakafo.